सगळ्यान पैली एकता भौवपाची उम्मीद आनी ताकत जाई। मांच्या तयारी शिवाय तुम्ही खायसरात बाहर पाऊल घालूंग पावच्यात नांण जेव्हा तुमच्या मनाची तयारी असतालि तेव्हा तुम्ही भौवपाक वचांग तयार असताल्यात। जेव्हा एकता बिन वोलखिच्या माण्श्या वांग्डा व्होतों तेव्हा एक-एक आपुन आपलो अहंकार आनी एटिटूड सिडीक दौवरून पैली बोलांग गल्यार म बारा पडता जेनें करून सामोर्च्या चो तुमका स्वभाव काइटा आनी तुम्ही टेच्या वांग्डा फुडली वाट घालोवोची काये णा ती ठारोव शक्तात। तेंका टेंच्या ट्रॅव्हिलिंग विषयाचेर काये प्रश्न विचारून तुम्ही तुमचा बोलना स्टार्ट करून शक्तात।